Ɓuop mu buk ta̱ zakyit, de nie kut, la ga̱ ga̱ sool tong buet ga̱ an kiak ga̱ tep a, ƙiak pia, tong ga̱ ɗe an ɗang ga̱ rang nie ƙa sool hok lan ɗe fe ga̱ ho, ƙiak ga̱ ga̱ pia a, ga̱ dam a, nie rang ga̱ tong ɗe an ɗang ƙa sool hok, ƙiak ga̱ dam ƙa ga̱ fe ga̱n ni a ƙo ƙiak ga̱ pia, ƙa ga̱ fe ga̱n ni, tong ga̱ shin a bi ma̱ ta̱ ga̱fe, ƙiak ga̱ tong pia ƙa sool hok man ƙiak ga̱ dam ƙa sool hok ba, nde nɗe ɗi gurum ɗe ɗi ga̱du sool hok, man bi ga̱ shin muk ga̱ sool hok nɗe, waar hok reng ni, gok ɗi-gok ni ɗip, nde la ga̱n shin shit, ga̱ lap taar, sool ruu nga̱n nɗe, tong ga̱ lan kut ga̱ni muop mƙwat gwen ba, ga̱ lang mak ga̱ rir i, sool raar hok la ga̱ ruu, pen ga̱ pen sool hok de nshin wel hok nni, nyerang yen ma ga̱kooom sool hok, ma̱ ga̱ ƙeleng ga̱fe lajap long vilip gwen rwo, ga̱sa̱ will da̱ kut yin ƙaat, dok ji bi ga̱ pa̱na̱, ga̱na̱ ji bi ga̱ pa̱na̱ Tong ga̱ rang an ɗang ga̱fe nga̱ shin ɗe ƙiak ga̱ ga̱ pia i ga̱ ga̱ sool hok, laga̱ ma̱an de ga̱ sek, a ɓool ɗe ma̱ shin i ɗe ƙiak ga̱ pia i ko la ga̱ pet de nsa̱ sool hok ma-sa̱ la ndibi nḏin sool hok ma, ƙiak ga̱ ga̱ pia, ga̱ ga̱ neen ƙiem nda̱ muga̱ ga̱fe dok ga̱ lap la bi de muop ba. ga̱na laga̱ ma̱an, ga̱ tuu la ɗie ga̱ zak hok, ma̱ ɓool tong pa̱na̱ o, laga̱ dinga ga̱ shin biga̱ nian, tong ga̱n tuu ɗie ga̱ ɗe ɗie ga̱ lap shak i, <hesitation> ga̱la neen no, yamneen no ga̱na dok ga̱ shin pa̱a̱s nda̱ hen, tong shin gong nda̱ ga̱ mou, man bi men ruu, hen lap, la jap wel ɗe di, ga̱na a jap wel, hen tong ɓool ga̱ ɓe, tong ɓoot ga̱ pa̱ga̱ ga̱pe dok ga̱ peen da̱puo ba a ɓool, la ɗem na̱ hen tong lap seet landibi ni zak de luu, lama̱n ɗe nɗiin ma̱ ga̱ ƙiaklang, taar hok ga̱ shie nga̱de mou, ɗe ma̱ pen pa̱e kut men i, ko la muut shini hen tem pa̱ mat na̱ nda̱ jap na̱, dok lap bi fe gurum nna̱, na̱ dok pa̱ni pa̱na̱, nda̱ gurum dok lap pa̱na̱ de na̱, ƙo la muut shini, la pa̱ gwen ba, man bu gu tal. Niet ni nda̱ naan, la ga̱ pet tong ga̱ sa̱ sool hok, ƙiak ga̱ ga̱ pia la ga̱ pet hat suu nsak, ƙiak ga̱ pia dip nye ga̱fe ga̱ riga ga̱ kut ɗie ga̱mai ɗentai nda̱ni ni nƙa sek muk ma tong kut yin gu pwat, ga̱ gurum ga̱ ɗemen, ga̱ ɓoot ga̱ yong ji, ga̱ kut ɗie ga̱mai nda̱ ji pa̱na̱, ga̱ gurum ga̱ ɗemen. ga̱na tong gu ya shaar ma ɗi nda̱ni, bit ga̱fe la ga̱ wa ruu de ga̱n kwat ɗem de hok, ni nƙa sek muk tong kut yin ga̱na, pen pa̱na, ɗem ga̱de pa̱na, la jap wel nɗe ƙaa ga̱, hen niet pa̱ga̱ man hen na ga̱pe-man ƙiak ga̱ ba̱ dam ba, hen pa̱ga̱ ƙiak na̱ ga̱me. guna lagun leng ni pa̱na̱ tong gu ma̱en ni, tong kuut yin guna wane nna̱, hen dok yong ni, hen da̱ ɓool ni, nye ƙaat muk ga̱ dok ga̱ɗe nka na̱, ma̱ del ba, niang ɗie na̱ mou, hen ma̱an da̱ pini la bi ga̱ ɗe nsa, ni lap, ba lap hen pet ga̱ seet la sa̱ pen, lap la haam pen nɗiin. muop mop kwat hen ga̱ vel, hen ba da̱ yong ni, hen ga̱na, muop pen ɗem da̱-pen da̱ sool taar na̱, kwap ga̱de bimen ga̱dok nda̱ ga̱n na̱, ma̱ liak a̱es ɗe ma̱ gap sem i nda̱n shi Lap pen yin wani ga̱na, pen pa̱na̱, ba ga̱ pa̱na̱ niefe hen na ga̱ jap wel ngam nduni, a hen, hen pa̱ ga̱sek ta̱, nie fe hen man ga̱ ga̱ kwat ƙaat, la ga̱ pet tong ga̱na hat su nsak, ƙaat ga̱dok ga̱ ga̱fe ga̱nɗe ga̱ hat-het niin kiem muk hok i ba da̱ ga̱na ƙat ton ɗe pa̱na̱ nɗe na̱, gurum ga̱ pwop ƙaat hok ma ba niet ga̱ buk gu ya shaar, ga̱wa da̱ ga̱ too ngong ma ɓit ga̱ lin ma ɗe ga̱ pet da̱ ga̱ kat ni gu ma̱en shie niefe ƙiak ga̱ pia puur, nda̱ gurum nda̱ gurum ɗe ɗi zak, tong zem kut na̱ mou, nɓit nsa̱n, laniang da̱ ƙa sek muk, tong paar mat muk, laniang ga̱ paar mat muk, jap muk yok wul, laniang war jap hok da̱ ɗuar ɗi pa̱epin ga̱, sa̱ wan jap ji, toh ga̱na ga̱sek ta̱ ga̱bi a ƙaat ga̱fe nga̱ lap ƙo sool, ga̱ ga̱ sool hok, pa̱ sa̱ ni, tong ga̱ reng dip, nierang, sool na nɗe de ga̱n ngam, nierang tong niet ga̱ ba, nita̱ ga̱ na men ma̱ pia na̱, ko la men la men a ga̱ naira sar, naira paat, sem a ga̱ ƙalang, nba yil ga̱n yir ɗem ma̱ pa̱at ɓak nma̱ piak shie men ko ngong nma̱ ma̱en ma̱ ya nkwansan, nma̱ ma̱en ma̱ ya luushinkwan dip nshie ngong ma̱ ma̱en aram bi men ma̱ yok, ma̱ man dibi ba, ba ƙa pian, ba ɓet fia, ase ga̱ ga̱ sool hok ga̱ pet de shin sek ƙalang ga̱ sool hok mou, nie bi ga̱ too ga̱ yil tong ma̱an i, laga̱ ɓam de ga̱sek, pet ƙeet, naan tong ƙat ga̱, ƙiak lang ga̱ ƙem, muk ma̱pia ƙem i a, ga̱ lang ga̱ pet i ngong, ga̱ shiol a, pet biga̱ naan tong ƙat ga̱, naan laba̱ kut yin nɗe, anita̱ ga̱n ni, pa̱ sa̱ni, ga̱ sa̱ ga̱ neen ƙiem, de npet, pet da̱ ga̱ paap npaap ga̱ tong i, ga̱de sool ga̱ shin ga̱ hok lang an ɗang Toh ga̱na, ga̱sek an ga̱n nɗe bimuk, ase nita̱ gurum ga̱ sool, de npet tong nḏiin gurum ƙek ma̱ tep, ḵiak ga̱ pia ga̱ ga̱ sool hok gu sa̱ ga̱sak, gu swa ga̱shak, ƙiak ga̱ pia tong ga̱ shin ni mou, bi ga̱ sa ta̱, na la hen ga̱ sool, rep san bi na̱ nman o, pe la gong ma, nian yit na̱ ne ɓit ga̱ lin i ɗat mou ɗe hen pet i, ga̱na nnasa̱na̱ bihok nɗe zakyit mou. japbi ga̱ niet ma̱n ndamen tong ma̱ leng i maar i ḵa ɗung maar tong ma̱, ɗuk ma̱ sa̱ ɗi pa̱na̱, tong ma̱ nin ga̱ɗong ma̱pa̱ nda tengnaan, ma̱n leng ga̱she ma̱en, laba̱ ma̱ kat a rogo ma ma̱n haar ƙeet, laba̱ ma̱ kat a kuruku ga̱ rok ma̱n arap ƙeet, ƙiaklang men leng teng sa̱e.